Doeh, 'de 'on 'ye-a doeh 'ye eh 'ye-a :na, :yee' 'on 'ye-dih 'de 'plehseh, :or no-a nyor-klaba' or <hesitation> no-a bluhba-a nyor-klaba' an 'da-dih thomas 'de <hesitation> or 'bli 'de :dhlubor: :gwie: 'i 'do :wor 'on 'ye-dih :eh. Eh :na deh 'jeh 'on mu 'i 'de 'on 'ye-eh. Eh 'wluh-a 'o :yee' 'an 'de-di or no-a <hesitation> bhu :po-nyor+-a nyor-klaba', or 'dba 'de 'on mu 'de 'on 'ye-eh, eh-: no nimi :klaba' 'on 'ye. :eh 'wluh-a 'o :yee' :gehn+ 'i-:, :bee'+-:, <hesitation> 'dle+-: <hesitation> :yee' 'an 'ye-ih, jorwor: doeh eh-: gba en-' klehkpeh kwa. Eh-: no nimi :klaba', :ka dha 'piasai' 'beh-a :kaa eh 'beh